zaho ndraiky edy koa ampisafiadignigny le mitandregny boky <hesitation> audio'na boky agnahy tiàtiàko za kaofa mande tongotro satria agnatin'igny mônko zegny zaho <hesitation> magnigno izy teo moa sady mahazo fahalalagna vaovao zaho no <hesitation> nefany zaho zegny de migerer kokoà zegny le fotoagna magnagno karanjay, fotoagna tokony mbôla ataoko koa andeha hamaky i boky igny nefa vitako zegny igny sady mandeha zaho no mety efa mahavita chapitre araiky zegny za agantin'igny.